Tillarni nomlashda: ingliz tili, o'zbek tili, rus tili, ispan tili, fransuz tili, arab tili, hind tili, nemis tili, italyan tili, yapon tili, xitoy tili, koreys tili, portugal tili, ukrain tili, turk tili, fors tili, shved tili kabilar kiradi.